Anisany fomba atan-drô biby mipetraka adezaira àby io baika rô velon̈o fo. <hesitation> Rô zen̈y karazan̈a manan̈a fitahirizan̈a ran̈o maventy oe, karazan̈a karà saka maventy fa anatiny ain̈i-nany ao fo zen̈y. Avio ze raha oanin-drô jiàby ze piraisiky fenofeno ran̈o àby, ia. Aviô efa toe-batan̈an-drô ndraiky efa fahazaran̈an-drô feky zen̈y lay mipetraka amin’ny tany dezaira.